Mi yahan sahara mi joda haton je dubi gotel. mi dillan be kujeji duddum ko nandi be ndiyam, nyamdu, kare bornugo, tasaje, be kakel ngam kanjum on mi mari haaje masin, nafatam ha sahara mi wada hajeji am je ko handi be mai.